Nu nbom nu week bu ke ka iyazi mouhorhia nu oshishi hia ewhi ngbahazo chor nhe onutakiri yeri oshishi kam chibula nu egburu oge oriwuri dula nmezi riwuri omutakiri riwuri odula nu oge ehehen anwuri oge abali aya eriwuri before abanu rime oro ye shenanyara, isheneanyara chibu hamana nu izi berere buru isi abali abalike abaliwa abawa iyoagbalizo nu obuchi hiama ewhi omutakiri jigu shool ime nu ma nhe beji eji shool imekole nhe beji eji shool nha beji eji oro okwuokwo emekole nhe beji eji oro okwukwo bayayale itun nha beyeri nu ehehen oduha na abali berere be riha nyeobula baa yeshen anyara abalika ator chibula nu oshishi an hiamara ewhi ihiamaewhi mesama oro imesana oro mesama edeziri nhe nunha obula mehayi suppoziri eme meayi yaganeme nhe gbaziri oro imekwakole oro anriuhoru iri osheshi, anrikole irioshishi ehehen chiaba nu ehehen anriwuri ehehen iya gbahada zotu nhe omutakiri yeri lea si nu irile wuri ke oshishi oburu nu kam owee nu kam zulen oyo zuqwu izikam iye ji otuharu nhe omutakiri yeri iqbana maba ayaha ituyala ituyana anriri ke ehehen anrule ke ehehen oduha nu abali Aniriri ke abali, anririke abali an baa ziesi anyara abalike ator biada chibula nu oshishi omutakiri tiana ankpekperi kpenu chineke nu chineke duyala manu sian buruchi an kpekole ekperi beshia ewhi mehia mara ewhi be bezi oro-okwukwo besi oro okwukwo jiwa nu nweren an bede egbara izi nu hunu eri-ahia ru nweren agbahala le ya nu aya neriahia huuu ino aruanru iwhorga manta omutakiri riwuri iza siko nu-oro naka anwa dazi rinu-oro anwa daziri no oro wuriyeshi eluqwe na bia wuri so si eluqwe bia wuri bu igbahala ituya wuri ituya kam ayeri nu oshishi tuya kam ayeri nu ehehen tuya kam anyeri nu abali nha ka abali ator abali ano duhana chibula nu oshishi omutakiri mesama oro amesama ederisi ameru nye obula hiama ewhi elekwa kpo oro megu mawuri zimakor su wuri zi ariwhoru wuri because irile wuri izi werikerima iji eme nha irile wuri iweru ikerima wanka me riri yaha yeji ikerima iji aqbahalayala zotukeberere ituyana nu hehen anrwhoru ke chehen abali anriri ke abali nye obula baa abalika ano iziha berere oram owoiyega me manta oro nuwu simena oro su owo isiemena okaru veyaloro nweren bido okwunu oro kia nsugbu whehialem nsogbu whehialem oro beleaqbayasi abake ano kam me hemakale chubulem nu oshishi nweren lee ka nye me nutakiri meke beyeme beme kole ke meyeme Nye bula kpancota ariwhoru bezi oro-okwukwo bezi oro okwukwo beya nu ehehen odu nu ehehen oha megu omeme nme omutakiri ele yakpa mini be kpa mimi ele yosu agbogba besu agbogba sumakpa ochile nu abali anwuri nyeobula yashenanyara. Abuke ise dula chibula nu oshishi ame nha ekweziri ome nweren meka nweren suman iwo iwonzia suma ka omekwata oro ozama ha be hiaewhi zama nu ha suozuru ma nhe nu nhe obula siri richa oro-zila richa nsoahu zaazi oro zila ricla ewhi gbu ngbu yazi iyweru oro mekwata imekwata la oro omutakiri zi oro kwukwo bezi oro-okwukwo ehiehen beyalu eleza akpa mimi be kpa nimi ele yeme kebeyeme bebegbuzi wori be meziwuri nye obula ri odu nu abali abaa yeshenanyara abali tseno dula obukonkpa kam ngeme nelo nu owo so amenehan udo zo owokor nye rile wuri weikerima iye meiye owhorgazor otun nha omutakiri so ri manta ududiri udozila-oro-oro zooburuoma iyeme kam manta omutakiri riwuri onmatakiri rile wuri oku nu oka whortuero iyahala so omutakiri owhole ke nu ndah dane tuya nne danetuya. Nda ya abali nu otuya onuta kirikor nu vubenu nda nu ru benu nne isi kam bu abalike iseno. Abalike ke asa dula buru buru uyi uzo ke okpokpe chineke chibule nu oshishi anwama-ewhi nhiakole ewhi. Ji nu nunreren nu rumutahiri nzi nu oro okpokpe chineke kamu chineke omere ru oduru ana runu onwa otun nbom lillii du nu onwa ke asa nbu ke so okpokpene chineke nkpenu chineke yehaya nyahanga wuri ka nmesi wusi nriwuri nye obula zurike omutakiri zurike beqweru nhe beji aza oro omuokwukwo ke izu berere be mekwata nye nunye obula qweru nhe ozu ezi oru okwu okwo mekwata chijile nriri wuri nrile wuri nye obula shenanyara nshenle anyara nsogbu zile.